وقت اللى نكون وحدى نحب نلعب ألعاب الذكاء وألعاب الألغاز مسلا اى تبدا مسلا كشطرنج وإلا تبدأ اه يعطوك مجموعة حروف والهنتات وأحنا عم نكتشفوا شنيا الكلمة الناقصة ولا الجملة الناقصة ولا نفتشوا عن المفتاح في البيت باش نجمو نخرجو منه، الحاجات هاذي تخليني نفكر إني نخدم في مخي مانيش نلعب بركا.